Iyede fiso cukkuruq ede mega laddeq akkegunanna iyanaritu pertama odding ifake maccukkuruq janggoq wedding ifake maccukkuruq uk- bulu-bulu ajetaq sibawa bulu-bulu tangattaq sibawa ulu rambuttaq gemmettaq